Ya jadi yakku ipappile kaq <hesitation> antarana oto na motoroq <hesitation> upake essosso ulebbirengngi mappakede <hesitation> motoroq. Magi na upoji mappake motoroq, apaqna mabiccuq mi na ceddeq tommi nala dui untuq melli bensing na jadi atau minynyaq. Ha selainna erodo magatti kiq lettuq re- narekko engka lo ijokkai, na jadi yero do upojiangngi pakede motoroq e narekko engka le jokkai lalenna essosso ku <hesitation> daripada otode.